Kidi ña ñoo yo'o una kuchonganri chí ña yo'o u'ña ki keo adiga ña dachonri xhín kidiñajan tada ho o on. ingaña jan aja casi va kuchonguanri ña ingaña jan kidi ñoo yo'o ña barroyo kuchonnri u jum.